एबे इअ मोर देउनकही एबे हैने जानल निझैके खाना तर सिखके मन लगलही कसके निझसाइ कहके कस्के बनोसइ कहके सिखके मन लगलही खाना नाउ कहबाही जौत मुइ एबे सुसी कहबासु । इ सुन्ते कहावाअ जापानिज खाना हलइ नाही । मुइ पहिना एकचोती बजार गेल हलही ओहावाही बजारआवमा जाके खैले कस्के सवाद लागल इ खनवा । हसे तखानहिसे मोर सिखके मन लगलहिकी एबे कसके निझसाइ कसके बनोसइ इ खानवा कहाँके । एबे सिखके देउनकही एगुणा मौका देतइ कुनुहु जौत मुइ इ खानवा कस्के निझसाइ, कस्के बनोसइ कथी कथी समान सबह चाहे लगसाइ कहाँके मुइ सिखे खोजबाही ।